Yi a ho zun'o mimɛ mimɛna mɛya a a mara ho dan yirawe a ho bɛ we jamɛ oyi ro oma dɛmu dan yiro mi ma we jamɛ ese'e mɛ coro mu po mu po ɲu jarobe dɛ um mu po ɲu jarobe abe dan yi yoro wo yoronɛ omi in mu ɲusin ji omi in ma ti ji omi in ma do'onu ji tomu he amu onni we zɛmu amu fɛn obɛ mamu bere to amɛ ya ji pa'a nɛ ma a marara ho dan ji a hobɛ wera jamɛ to muya sin mɛna amɛ ji a mɛ ji bun